מארעטשקעס בויען א באוטנש אזוי אונטער די ערד אזוי ווי טונעלס, <hesitation> אפאהר פון די סיבות פארוואס זיי טוהן עס איז ווען ס'איז צו הייס אדער צו קאלט ס'בלייבט פאר זיי א גוטע <hesitation> זיי זיי זאלן נישט ווערן צו הייס אדער צו קאלט, ס'וואטשט זיי פון ווערן באפאלן דורך אנדערע חיות און זיי קענען לייגן אנדערע זאכן <hesitation> אין יעדער צומער אדער עסן אדער קליינע מארעטשקעס אדער ווי אזוי זיי ווילן עס אויסשטעלן.